<hesitation> في يوم من الأيام <hesitation> لجينا- <hesitation> لجينا شجرة وحدة في الغابة تجدر تتكلم مع الناس، كانت الشجرة تحكي في قصص قديمة وتقدم بنصائح للناس لحياة الناس، كانوا <hesitation> يحبون إللي يسمعون إليها استفادوا من نصائحها <hesitation> ويتعلموا منها الكثير من النصايح. <noise>